Zaho zaho laha misy longoko zao magniny ahy amin'ny herin'andro ambony eo na agne ampitoboako mbeo reky mam- mampitoboako mbeo reky da manafatsy aze aho: ho kahy tsy minday akanjo mafana ao rehe fa mindesa sorita ao avao, na ankanjo sy kapa milogy de zay raha ty anova, de agne mafana, ty amy ay atoy koa mafana ts-tsy azo anaova akanjo mafana be io fa mafana